Sɛ me nyanko bi kɔɔ edwuma no dɛm da no annkɔ yie koraa a amma na, dza motum ayɛ dze aboa no nye dɛ mɛpɛ edziban a ɔp- n'enyi gye ho paa na mayɛ na maka akyerɛ no dɛ ɔmbra ma yendzi. Mohwɛ na nara mpo onntum mmba a mara medze edziban no bɔkɔ anaa mɔkɔ akɛyɛ wɔ ne fie na yedzidzi, yewie a yɛdze nkɔmmɔ atoa do. Sɛ mannyɛ ne dɛm so dze a ane dze dɛm nyanko n' mɛpɛ kwan bi do enye no akasa ma no bo adwe ewie a na maa ma woedi m'ekyir na menye no epuei akɔ beebi a yebotum agye hɛn enyiwa ama no werɛ etum efir asɛm a osii wɔ edwuma mu no.